Nga ta taran' 'ngo ninj si bin olla aráj sun' olla ni ni'ñan, si olla xachij si olla le'ej si 'ngo siuu si 'ngo chruj ta bin aráj sun' xiñún', ni ba 'ngo olla ni ni'ñan ni ba 'ngo a sartén ni ni'ñan, ni'ñanj si nari' ni ba 'ngo si ni'ñanj nari' rosi, ni ba 'ngo si ni'ñanj nari' sopa, ba 'ngo si xachij ba 'ngo si le'ej ni ni'ñan taj ta'nga tooj ´ngo rasun' ki'hio', ni ni'ñan si xachij ni ta ni ba' man sa'aj katin' be' ta nej chej naro' man ni mmanj, ba mmanj ni nga kachi'i nana'hui' ni ba kiri' man, si ro' 'ngo nakinj kihio' ruhua 'ngo olla si ruhuo' 'ngo kan kiri'ñun' ni ba' mmanj, ni ka'anj xako man ni sisi ruhuo' ba 'ngo nakinj rune ki'hio' ni ka'anj xako' man, si ruhuo' 'ngo nakinj nne ki'hio' ni ba' ka'anj xako man, ta si olla ta ko'ngoj si ruhuo' 'ngo nuta ki'hio' ni ka'anj xako' 'ngo olla xachij, sisi toj ki'hio' ni ka'anj xako' 'ngo olla le'ej. Sisi niko ki'hio' ni ka'anj xako 'ngo olla xachij ni sisi 'ngo 'nín kane kiri'ñun ni nano' 'ngo olla xi, ta bi si ni'ñanj ta ko'ngo olla ta ni sisi niko 'ngo rasun ki'hio ruhuaj ni ka'anj xako' 'ngo si chachij, ni sisi toj llínj ki'hio' ni ka'anj xako' 'ngo le'ej ni sisi toj lí nihia ki'hio' ni ka'anj xako 'ngo sarten lí, ni sisi niko 'ngo ngwi xa ni niko' si ki'hio man, ka'anj xako' 'ngo sarten xachij ni niko nihia ki'hio' ruhuaj ti ta bin si ni'ñanj 'ngo si sartín, ni ta bin ni'ñanj 'ngo si ollo' ´ngo sichrú', ni sisi ni'ñan riñún' 'nga 'ngo nne ña'an ni ba 'ngo si ni'ñanj nne ña'an ta bin, 'ngo si ki'hio' ni ka'anj xako' olla xi ni koto' na'nin' sisi nuhui' ni na'nin' nga 'ngo si ko'o' nga 'ngo taru' nga 'ngo si taso, ni ni'ñanj nne ña'an ta ni'ñanj ta ni karo' ruhua olla xi ni ni'ñan ta bin si 'hio' nga 'ngo nej rasun tan áj.